Ma deu, a girai a vanvera non m'è mai pracchiu. Candu, mi seu spostau sempri in gita. Seusu anda a diversu logusu. Seu andausu a Bracellona, seu andau a Palermo. Sempri in gita, onsi a girai mi praghidi in gita. Tutt'ora pura mi praghidi andai. A qualsiasi logu, basta chi seu in compagnia, assou no! Ma <hesitation> in cumpagnia mi praghidi a girai. M'è sempri pracchiu a girai.